أني نتمنى نكون مستقرة بحياتي المهنية، وحياة الشخصية ،وعندي مشروع ناجح خاص بيا، وعائلة تكون هيكي عائلة صغيرة تكون عادية هيكي، ومبسوطين بحياتنا وعائلتي يانا تكون هي مبسوط بحياتها، ونعيشوا حياة مستقرة هيكي.